<hesitation> Za ziôty zen̈y an-trano dy minity fo tavela ahafahako man̈amboatra sakafonakà. Raha handeha ataoko sakafo zen̈y, mangala atody za. Aviô aminjay za zen̈y koa mahita karôty na kônkômbra na lasary karà io zen̈y salady, ataoko antsiary, asian̈a vinaigirety. Fa mihina edy za.